Gnamin'ny resaky télépathie la misy io amin'ny mpihava la misy avao kao amin'ny mpifankatia la amin'ny mpihava i la misy raha tsy metymety ny amin'ny fiegnany havany akaiky azy igny la reny iny agny da mikaiky i